Ya'a nana janinchi nalee, na hore kilinchi na hore cuenta konchí xu kilinchi jun a o'on hore, konilinchixi horelo nguanchí kuexhi axhi kuele tetakonenxhi jan hi molinó nayenchi nachivii xhi ñochi telate kui tanxhikochí, odii yiko litá koxhi xhilii, inixhi koo kuechixi <hesitation> i kuele ña'a ña'a kilinchi ñakilikuenxi yuu, nikili titenchi ho'o, ngueninxhi xhicho niño kalaxo axu kikenxo tuku janxo'o kinaxo kunduxixo, janxo kikotoxo trigo ñatu ñatu, orelokixo ha'a <hesitation> iliyuni tilixo tentakoxo.